Ny fanaovana ranom-boankazo indray an, dia tetehana madinika izany ilay voankazo an, tsoahina ny voaniny dia voasana moa mazava ho azy raha mila voasana. Dia alefa ao anaty ilay fitaovana fanapotserana sakafo iny. Dia asiana rano kely an, tsy asiana siramamy na afaka asiana koa raha hoe tianao asiana siramamy izy an, dia alefa izany ilay miksera hozy tsika. Alea ao dia potika amin'izay ilay ilay ilay voankazo an. Dia <hesitation> atao anaty vera vera dia izay fotsiny dia vonona izy.